पानी के जो फिल्टर होते हैं, रासायनिक रूप से देखा जाए तो उनमें क्लोरीन होता है, जो पानी को साफ करता है। और एक विधि है, जिसमें चारकोल से भी पानी को साफ किया जाता है, लेकिन इसमें ज्यादा समय लग जाता है।